L'Italia al e circundà cuazi tüta dal mar, cuindi a ie tantissimi pes, mi savrìu pa di d'precis vaire vaire a i ën ie dë specie. Mi tiru a induviné, a i ën sarà almenu 'na sincuanten-a, ma mi sun vivu ën muntagna, cuindi cunosu pa da bin